குதிரைகள் மற்றும் கழுதைகள் இரண்டும் குதிரை குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாகும், ஆனால் அவை பல முக்கிய வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. அளவு மற்றும் உருவாக்கம் குதிரைகள் பொதுவாக பெரியதாகவும், உயரமாகவும், நீண்ட கால்கள் மற்றும் நேர்த்தியான கட்டமைப்புடனும் அதிக தசைகள் கொண்டவை. கழுதைகள் சிறிய கால்கள் மற்றும் மிகவும் கச்சிதமான சட்டத்துடன் கூடியவை. காதுகள். குதிரைகளுக்கு குறுகிய, அதிக கூரான காதுகள் உள்ளன. கழுதைகளுக்கு நீண்ட, நெகிழ்வான காதுகள் உள்ளன, அவை வெப்பமான தட்பவெப்பநிலையில் உடல் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்தவும், நன்றாகக் கேட்கவும் உதவுகின்றன. வால். குதிரைகளுக்கு நீண்ட, பாயும் வால்கள் பல தனிப்பட்ட முடிகளால் ஆனவை. கழுதைகளின் வால் இறுதியில் மாட்டின் வாலைப் போன்றது.